Ñamae ranbuebe jokuae jobiaiubae jekaca bae jokuae ipuereta yamo janga mopeti eh boronbuete re jaeramiño bi paz, ipuere bae ra ñanoi jokuae borowirobia jare yaesauka yandereko iru bae reta pe